کتاني کمیس د کتاني تکې څخه جوړیګي. خیاطان لومړی تکه اخلي بیا یې برش یا قیچي کوي او وروسته د هغه نه یې د کالیو ګنډلو د ماشین په واسطه ګنډي په مختلفو سایزونو البته او د انسانانو د استفادې دپاره وړاندې کيي.